He, handembe fana, hala ma uɓaandim bembe. Ñaali ma tídi húru, Ñaali ma tídi húru, hinooni wi ma uŧagna a bgodi ma, unsaage Ñaali ma samda adaangina ngi wi, amadana daangi ngi wi Haala ma harjin mo wi ma raa nan. Umada gitina glo giindi ma nan riŋe, we windúba we gíta a Ñaali ma, nga a gíŧ, a gíŧ ngi bjete. Hinooni njaloo njali raa nan, haloo raa nan bi to ha, haloolo wili raa nan be samindu ugaŧa haj, so uhúra ungínŧi gínŧe Haala ma fana anan bunde. Njali ma bâgina bo, bâgina, giwiiti giwiiti, dong giwiiti giindi ma, ndu ugí yaa Ñaali ma yaa ujanga griiŧina, gu unriiŧi. Ndi Ñaali ma yaa uu tti mada griiŧina, angédna wi, wo wi ma gínaaj. Boli mo wi ma raa nan, ugee wi mada gitina, win gi gitili mo, wee tan nyaa be gdúba, gee ma gdúba Ñaali ma hi húru. Bâgina giwiiti giwiiti, dong giwiiti giwiiti we gí wi? Hinooni he gí ngi ffiti filli, wi ma húri yaa foo fe hanganti gwili ma nñuw ndi wi. Ndi hina Ñaali he yaana go, hú ma wi ma gimbe a glo giindi ma, hú woo wa awitina fo ujédi wi, fo añaana wi uŧag. Wi mada gí mbolo, wi ma raa nan undúba, ugiti wi, wi ma umada ngiti ngi hí ma gdúba. Uben wi ma raa nan, njali ma gwili ma raa nan, gina ta hamma boli mo gee mada ta hamma. Dong wii tti mada gí gafogo wi ma raa nan be a feri fo, umada wi gitini undúba. Win bigolla mada ga hamma, win bigolla, hande unñíne njali ma bâgi nan, unyaaye njali ma bâgi nan, a gigaadi ma. Bigolla gaade, bigolla matir, bigolla gaadu, bigolla disrit bigi ma gaadni habe feri ma gíw, bamba mada gédna a bamba.